Filipina pegua reta jae reta omboyea oyovaque jeri tembiu española estado unidense jare asiática jaema jae reta ma jou <hesitation> adobo jei supe va jare jei ye sinigan jare lechon jae jokua tembiu ma jou reta va no erei omboyea vi oiporu yae vi vinagre jare salsa de pescado jae reta no.